Par la tyobnumen tamen ze lyanumen tamen kamen tamen, ndablo nerla yolo ropmen tamen bro ketemen ketenumen xa len xomod nak xabxa chana natinta nakxa xabxa cha nawue nabes nak xabxa cha nzo pazenxa cha nzo re cha nkexa zyn cha nladxa lud xa na nchudxa lud nit chana na nanlirzynxa re jwa'n xkapa re jwa'na- re jwa'na ndablo yolomen tak yolomenxa tan yolomen lizxa tyolomen re- re chano ndo kuinudxamen na tak nzo roa- ro men biba men ngot nzo abes se ya ndobla taxa mbay nzo bes nkuynuxa men bentan lizynxa men par lo jwa'n nchelazxa par benta chokuan nlynu xamen kuan na ye wiz or ndobnuamen zyasa na kap nakxa zyaza kap nlixa ngenta pazenxa na ze lexa ngi'n men gota lexa nkey lo cho men gota lexa nkey o nzo re men got nkemena cho lo men bi nkemena cho- cho- choxana kuanta nlinu menxa xaja nlimen chokuanpa nlinumen prob mbi prob ngot tonze re nak jwa'na yolomen xomod nak xab tamen xomod nakmen xomod nakamen lo thi jwa'na xomod nakmen xana naretamen xa na natintamen cha nzo pazenmen cha nkemne zyn cha nkuanmen jwa'n jwa'men par len lizmen mbay re jwa'na ndablo yo numen ndablo todismen re jwa'na tyz ley todismena nzo chokuan ndyakmen ndablo todismena. Gabmen loxa liga naka liga chemod mblyn liga chemod nak xabna liga chemod par ye wiz ndob nulamen tamen naze na kuan kuenta jwa'naza, tyz nzo- nzo roamen nzo roamen gota na nkenu amen xin zibmen nkenulamen re- re or biz mbay na tyz nkazna loxa mi mbay na ye wiz ya ndob nula men tamen zera bro xoba re jwa'na nkuan kuent naya, mbay tanta xabina na ngenta kuan kasxa taxa thi kuen li lo pro lo men gota naze gon men gota gota xomod nakxa xomod nak xabxa xomod nak per nzo roa men biba benta ngoza re jwa'n lazuxa ngenta kuan ndejxa ya ndobnua xa ya- ya ndobnuaxa taxa ya ndobluxa mzelyaxa re ya ngoalaxa mkela xa bay yekxa zera ngoxobxa xomod nakxa lipa nakunxa lipa nazabxa lipa naretxa ndota nginxa men got entonzes re nak jwa'na ndablo nyemen ndablo len xomod nak tamen